د دوه شمېره ما ته د شراکت، توازن او همکارۍ نښه ښکاري د دوه شمېره د دوه کسانو، دوستانو یا د مقابلو لورو ترمنځ اړیکه ښيي کله چې زه د دوه شمیرې په اړه فکر کوم د یووالي، تفاهم او یو بل ته د ملاتړ تصور ذهن ته راځي .د دوه شمېره د نرمښت او همغږۍ سمبول دی